<noise> <hesitation> Dede a ɔma - ɔmma a menntum nnda paa yɛ <noise> abofra a orusu. Sɛ abofra rusu a ɔyɛ dede dze <noise> naaso dza ɔma modwen nye dɛ ebia biibi reyɛ no eb - mibisa mo ho dɛ ebɛnadze <noise> ato abofra no <hesitation> <noise> sɛ dɛm abofra no onngyaa su a <noise> munntum nnda da osiandɛ mbofra nnyim kasa wonntum nnkyerɛ dza ɔhaw hɔn ntsi wosu damaa na ahaw awofo ntsi mbofra hɔn su dze memmpɛ.